आयरलैंड के मनई बहुत ही मिलनसार, शिष्टाचार से भरपूर और सहज मनई मानल जाले। इहाँ के संस्कृति में कला, संगीत, भाषा, लोकगीत, पारंपरिक कपड़ा, और साहित्य के साथ साथ <noise> भोजन और <noise> खेल भी सम्मिलित बा। आयरलैंड के मनई बहुत ही मिलनसार और शांत प्रकृति के मानल जाले और ई बहुत विनम्र भी होले। इहाँ के मनई कउनो भी मनई के ओकर पद प्रतिष्ठा और धन के आधार पे सम्मान नइखे देले बल्की ई लोग ई देखले की ऊ मनई केतना मेहनती बा और ओही आधार पे ओकर सम्मान देले।